Þtahi txirraṃlaṃ te omxina he, idne i náate, in kóma naate, le he, txurraṃ kóma naate po he, kan man natúrte áyáng tradákin kan samte kan stáil trena le he, smárt títe, spáit títe, txirraṃlaṃ te stáilane áwom trena le he, kan dúdándáni kan siyáma le he, kan maa, kan lénga, kan tsúká, he, kan tsúngáni á, kan dúdándáni kan siyáma te ibukuné.